Ye le yele pai etedoho yau mane en nalea yele etedo'o sae sae nina le yele na se matulu saja wei si hono matana ile ma mahono yamane wei mahono tana ile na tuka nyahedi'i me se yamane ena lea de sae sae nina ea neu akuse laisihono tana ile'i pai sihana lue nyadoa usati mahono yamane usati itulu ihono hede ka tuka nyahede'i na nyahe'deni tukasehono tana ile pai yamane ena lea de sai sai nina lea keu sihono tana ile nyaha mau mau esi'i sihono tana ile nyau mae mae sinina siet hatapae pedipekai sepusi'i kaitia, apo'ola, molua, manawa, dokuna, nena lae sepusi' seloi'i nasi'hamea sihamea sihono leisei sihono sa'e sepue sipunu utane Simaunya iyane siwono liki sihanea hala sepulu na siloike dawese sihame alu sihame alu ko semae sa akuse sitaisi si oti sitai sioti sioti keho sioti tuka yamane ta'i lua tiuka telu hale lima nesitasi oti'i nama tai ma'oti keuho mapina akuse mapina sitaisi oti me sitai sioti musa o wei sikuka sosine'i sikuka sosine nasi hatae e ma' ane anea utana nesek puru pai yameho tana e leho sahe sapue dola i ma utewake yaule na se nasi yang wai wakawai yauledeho sihatape mapina namapina akuse sitae sisene nai aya site'is sosina sitae si asuwaila asuwailoho manawa sitaisi siasu wailale me siteiki yaura na sileuw sidedudu si uwe loi me dawese wei sihono kalatane sihono kalatane na sipine weda sosina Utana launi utane newaki a kalatanek ke na senasi hamea daweise mapina sepulu sepu sepusi tuawake namapina sai iwamanya karatane nahitulua waweda weda awa anita kaitela setua hudia yutululu dawese uhu tulu utana utana loke sisamau awe manawa wa namana wa sitetelu manawa si tetelu ne sepu sepu si utewak yaule sepulu si utewaka yaule sihono walaute kana'u kana'u walaute kana'u dawese sesepine'e yawa koleke'e yaula hotuk kaputu telu putu hale'i sepu sepu sinek ke nyau hala ate wala ate'e susinie wae le loke sisunia yahu olalie sihameau sihameau netuka emoai i sa holalie siteka yau la do'o sinetuka ewaile sepulu ets sunu dawese sineu waenya yahuke tuka ememu pui Dawese sinae ena sipuye sipuye wai sosine hola lie sesepuye loke olalie pedi waune se se sipuye wake sosine holale mapina sitai si'oti mapina sitai si'oti olalie sepu sisiloi sepu sisi loi olai situe loke siluko'e sepu sosinek ke dawese manawa sitae sipaku utane utane sae sae nie spake apewada sia sipake manawa sia mapina sia tuka sepu sepu sisuku utahan ne'i natuka sepu sepu sesuku utane holalie situe loke situe loke lalie si ane siane menya hedo akuse sesupayane mina susupayane dawese si'ane na tuka nyahedeou yami wae nuweitetu patai deho sae sei pue de masike yamane enalea sae sae nina lea makusi mahono tana ile pai tana ile nyadoa tukanya hedeni mepai tuka sesahane semahono tana ile na maute sae sepuwaka yaule ho duwni duwni siwai pai sae sepue wayau ledeho hapa'e ho